<noise> Darden de la zɛseko ti tu kɔɔra zɛma'asa duma buuri buuri. Fu san bɔta ti fu bisera fu garden suŋa suŋa ti di ana suŋa, di nari mɛ ti fu kɔɔra mɔ se'em za'a waabi ti fu ka bɔta la basera ti zi'an la ana filam, bala la ti disi'a bii zɛvu-si'a ti fu burɛ la bii tisi'a ti fu burɛ la wan nyaŋɛ zo'e suŋa gee maalɛ suŋa. Le yɛ'ɛsa, fu ni bisɛ la <hesitation> kuure bii sɛla n wan nyaŋɛ garesɛ ti lɔɔsi bɔna bini ti fu san ni yu'ɛ ko'om ba nyaŋɛ dɔla lɔɔsi la puan ki'ira paara fum boti ko'om la kɛ zi'an, gee di da sa'ana zi'an la za'a basera, ɔkera la. Le yɛ'ɛsa, see ti fu bisɛ dɔɔrɔ bii sɛla kãrɛ garden la ti dusi bii buusi da nyaŋɛ sa'am garden la basɛ.